Iya mearefuji ɗin tawa bowka muɗum <noise> e gidol muɗum jiɗol ngol gurel e dewel tawa wannan yawa gurnamu ɗum fu yawa haurugo wakkatije kewɗe bone. E nder majum bade e liso e nder ɗon <noise> gongoniwa e liso e nder majji <noise> parrot e liso e majje jemu e liso e majji, badi e majji tutal e yeberku fu.